I Alzeria io zany no firenena mankalaza ny nahaterahan'ny mpaminany Mahome zao, io andro io da tsarindreo hoe maholida zao ny anarany Amin'io fotoa io da miango ny olo da mivavaky da mihira aram-pivavahasy mandray anjara amin'ny sakafo maro